Unna vacansa longa, un viægio longo, o te dà o tempo de intrâ in davei inti uxi e costummi, de capî megio o paise donde ti væ, ma l'é vea anche che pöi o resto de l'anno ti aspeti quello momento. Mi, contando che gh'ò de figge picciñe, preferiscio fâ unna vacansa a-o meise, anche se curta.